Mɨŋ wǝǝ a lɛ le tini ŋ kpii wǝǝ nóo toŋ pɔrʊpwɛ pʊsa ŋ ri nóo koru otoŋ cɔpɩpʊsaa nóo toŋ zurǝ la pʊsaa no toŋ maŋgeŋlǝ la pʊsaa e keni wɨ lóo poŋ mɨmɨ.